Sicürament i can a sun pi gros, a parte cuaidün ch'a sun propi ën po, a zmìu ën po dë giari, pöi i can a vivu ën po dë menu, ënvece i gatti a a vivu dë pi e i ciat a stan pi ën ca, ënvece i can a preferisu ste ën po pi fora e i can a sun pi attivu, ënvece i ciat a dörmu dë pi